Eeme one mai akun piso cukur tau na peang ipi pande bersi kipi poli hitu ga na peang ise papar pande tau dii'a papar poli hitu ga na peang taung ise jangok pande rapi jangok poli hitu pande rapi one wuk pande tribal wuk tau pande acak wuk agu tau pande naa peang taung ise wulu wulu one weki wulu lele agu wulu wulu aii so poli hitu ga wulu mata puli hitu ga wulu wulu sot toe ngance itar kole.